اه في يوم من الايامات كان في شبح بخاف من الظلام، اه كان يتجول طول النهار في اماكن مهجورة، اه لكن اول ما يجي الليل يختفي في الزوايا، بس اه في يوم قرر انه يواجه واكتشف انه من كل شي يسبب الخوف.